د فرانسې پخلی ډېر مشهور او بډای دی. دلته کیفیت ته ډېر اهمیت ورکول کېږي، له ساده ډوډۍ او پنیر نیولې تر مغز لرونکو خوړو لکه بوفي بورګینیون او کرواسون پورې. فرانسوي خلک د خواړو چمتو کولو، ذائقې او ښکلا ته ځانګړې پاملرنه کوي.